هفضل ان انا اكون راقص مشهور لأني بحس ان الرقص بيطلع الطاقة السلبية من الجسم وفي نفس الوقت هو فن ليه هيبته وليه جماله <hesitation> وبي- بيخلي المكان فيه أجواء جميلة ومليانة بهجة.